देखो सा हकम आपा बच्चा ना फल किलाव ना वास्ता अलग अलग तरीका अरमादा जासा के ए बच्चा ना अलग अलग आकृतिया रा फल दाव ना चावा हा। कनी बा जायदा फल कव ना चेवा जन बें आपा फैल रे सलाद बनिन दवा जन बा जायदा फैल कई हा बच्चा ना आपा जित जायदा फैल किलावा ऊता जायद शी हावा।